Bakhana bali nekhucha khwisomelo kakila bamayi babe! bali babalimu bakwancha nga bakhachile khwisomelo aba busomi mungo sebulancha bulayi omwana kache esikuli nga kamalile khumanya sina syesi mayi kamulekele taa, yapili mayi niye olinda mungo nasomile, aba omundu omulayi olinda afiya endayi mala efwamili yewe yosi yaba endayi.

Okhola chekapu buli mbuka sikila wenya khumanya kumusimamo kwowo kwebulwale nga nekwimile.

Lukosi khubandu bakhulu khushalo, shakwanza kumulembe, pili heshima namwe lukosi ee syakhataru nebakhuruma-nebakhurumanya olinekhuwulila basakhulubo, silondakho eee newaliwo sisindu shesi wenya khureba, ucha wereba khubandu bakhulu abobo balakhukachulila kamakhuwa kamakali kesi bamanyile kesi babonakho.

Entaneti khukirumikhila khureba kamarebo kawusikana nende khisitoriya, kawusikana nende busilikhi, kawisikana nende byekhusoma mala entaneti yino ekhuyetanga khumanya karenti affeyasi chichiwambakana nende sibala ee! sikila sibala syaba globo village mala entaneti ekhuyeta mumakhuwa kene-akako.

Kamasomelo kosi karawo bikuli bye baa babandu balimo buleme bosi banyalishe khufuna silala nende babandu balamu.

Lusuku lwefula nalubelewo, embukulanga lichembe naba nenima liloba nengoloka naba linyala naba chinakhu chibirawo chibili chitaru naba ekhupa chipuloko.

Aaa! kamasomelo khubindu byekhuu! byebaleme oba babandu bakhenyala nabi mubulanu tawe, mungeli yekumubili buleme bwekumubili aaa! balikho nende basomesi babasoma khukhola oba khulolelela ababandu be! babemenyelesya ne babayeta mukhuwamba nemubulamu bwabusyele.

Nganawulile khuluwa, inchichanga napumusika nabanga indirakisa bulamu bwange mala nabakho nende byekhunywa mala bilisofuti khubona nandi indikhakureta bulamu bwange.

Khulangana khwekhala asii khwawana mawayida mala khwangona nga chisyida chichindi chiliwo.

Engeli endayi esii khunyala khwarambisha khurumikha enternati yefwe elindi khunyala khwaba nga khufunilakho kamawulile obata khwanyala babana basomelakho obata khwaba nga khukanikhilakho ngo owulila kimilembe khukhwama esii uwasho.

Wahile huba nende esambo endayi yehubonelaho sikila nibo nga barangilisi aaa babami ewewe oba ebweni amala waba busa nesambo busa endayi, kimima kyowonono nono kyaba kimibii, nebabandi namwe babami hufurisha babonela hwisiwe mala baba nekimima kimibii

Khuli! khukhwilinda khuwunya bubi khumibili kyefwe khuli nekhukhwisinga bulindalo.

Khulima khwe chimwani namwe chikawa, khurunga babandu khusyalo nga bamisyamo chisendi nebakusyisye barungilamo babana esikuli, bakulaa bifa! bifwara alafu ba! bafuna nende bukangi namwe busilikhi nebalwalile sikila notamba nisyo okusya, bulwale bukhu! bukhuminya, bukhwira.

Kamasomo kalikho bukhala bukali kwamufano babana nebasomele mushalo kareranga enchowachowana kaamu! omwana nasomele mushalo kanyola enyafasi khukhola ekasii muserekari muka! mukambuni chaa prayiveti mala karera limenya lilayi mungo, kayeta basasi, kayeta balebe nende ata balilwana.

Nembulile siluwo nikhalanga asii nawola chidaka karibu salasini, nechiwele nenyukha lundi nakhola syesi bele khekhola namwe syakhulya nesiliwo nendya naba kamani kelamo.

Mubirekere aa! khulome khuri byebulamu, ekhoyele bandu nebasaba mukhono mala beyika byebulamu nebili, lufu nga lwa-covidi lukendela mumbewo, lufula! yani nga sikhololo bandu bamanya nga nebelinda nebacha mwitalilo, ne-enya khwasimula, watilakho emunwa.

Fayida elimo mukhu teesta kha! khawukha khasilimu omukhasi nomusecha elindi, khawukha sekhanyala khabawamba taa.

Bilyo bino aa! bandu bafurisya lukali bibechanga byesizoni mala nga yolile khulima yee sebabechanga nechisendi chekhulima tawe mala bumicho bwosi beyi kali, emboleya yosi beyikali mala chisendi sechibawo taa.

Babana bano khubatila khwabayila esikuli, khwa! khwekhala nende babalimu nebabalekela polepole nebanalana nende basyabwe! basye naba buri bubawamo.

Sili silayi khusinga chingubo kakila sekjhunyala khwanyola chikhoso taa.

Nga namalile khulya sye angolobe, esaba wele wange nengona lilo.

Kamechi kamamiliyu khukanyolanga serekari neyichile yakhuyabilakho esebele mubireker byefwe namwe yakhurerera kamechi kakandi kesi balanga bari kemumifurechi kale awo niyo engeli niyo khunyolangamo kamechi kamasafi.

Mayi ununisya kenyikhana khulya bilyo nga kamabele, khunywa kamabele, khulya chinjuku obata chinyenyi chilimo chinjuku obata waba nga alyakho kamaki, walyakho chinyenyi nga chikabechi chongela libele obata kanyanyakho nende kimiba.

Kamakesi niko enyala nawa bakhana babayesyile nga basili batiti, bali nekhusala amala nga wamalile khusala, ne-ela esikuli asoma.

Fayida eliwo khu eeeee! khu khwitesta elimbo omanya! omanya bulamu bwowo buli buryena wanmyalisha khu khukhola mupango khu khulinda babana bowo nende wamwene khukhwi! khumenya khwowo khu! chindalo chatasakho.

Byakhulya nibyo enyala nalya naba nende bulamu bulayi, byakhulya bibinchisyamo kamani nende khulya nekhunywa kamatunda.

Khusomya babana, nosomisye omwana wesi omusakhulu niyo wikhale! buli esii wikhale onyola lukosii, bandu musirekere bakhwisyamo lukosi lukali sana nalundi babana nebasomile mubirekere bamanya syekhukhola, barya babandu bakhulu.

Nga wanywechangile kamechi kila siku, kamechi sekakhuwa mwibili taa.

Chindubo change khuchilinda nga chindayi, echi! inchisinganga buli ndalo nga chapu! chachafukile.

Khuli nekhurya bibindu byebabandu khushalo khubona khuri sekhurerawo insechuriti taa sikila bibindu byabene nokwakho busa mala wabyonakisha namwe wabira birera eshida nono lirya lirera lukosi khuba musyalo nendee utemgamano endayi nende babandu, nokkwa khusindu syabene busa mala wasyonaka namwe wasi! wasirumikha, unyola kumusango.

Mundu wekumutambo kabari alinende omwana osoma, omwana yuno serekari namwe bandu bali nende khumutililakho khubona bali acha-ebweni nekamasomo kakila omwana nekasomele kakobola kayeta omundu wekumutambo wabona ari naye aba bulayi, shapili omundu wekumutambo neli bari eliyo babandu banyala khumunyolela ekasii, buba bulayi khumunyolela ekasii yino kakila nakholele ekasii kumutambo mungo awululukha naye waba bulayi.

Omundu yuno kenyikha khumu adifayisa amanye ari buleme sesli sisindu syekhukhwikanya taa mala naye amanye ari wakati yoyote anyala wanyola omwana mungo mwewe omuleme mala khuchekhelelela omuleme sebuli bulayi taa nono kenyikhana kansolingi mala na! khu! khumurafwira nende khumuwa chingani kani chekhumanya bari omundu omuleme yesi alimomundu nga bandu bosi.

Bukhala buli mumasomo kemusyalo buli mbo, babana bano basomakho bosi mbo bayelewa kamakhuwa kali enjje namwe kali musibala syabwe.

chekapu ekhuyeta khumanya afya yowo mala noli nende eshida, wanyola matibabu mapema khubona orii afya yowo se ditororyeta taa kakila nokhachekile taa onyala wenyola komplikasioni echowa mubulamu bowo nyo khamanyile taa nyo nochakhunyola busilikhi yani biba bikumu somanyile eshida nyo-olinayo taa

Chindika nende chipikipiki chirumikhibwa sana chisiku chino kakila, chindika nende chipikipiki omundu arunga chisendi chintiti.

Mumyaka kirano nibona ngaa nombekhile enjju endayi, incha khubyala kimisala ango wange kimibalayi kimikali kimyene ikiki niye esi pulani yase yekimyaka kirano.

E! sili silayi khubirisya babandi nende sisa kakila ata khabumbi yesi alomalomamo muma-andiko ari khukhoyele khube nesisa esi babandu babandi neyesi akhutilile sisa.

siisa sili silayi sikila no birishishe babandu ne siisa ata wele yesi asima, siisa sirera busime ne babandu, siisa sirera bulala, siisa sikila babandu banyola confotii kakila omunda kewulila bukane